أتمني لو كنت أتكلم الفرنسية لأنها لغة جميلة وعاطفية ولها ثقافة غنية يعني أحب الموسيقي والأفلام الفرنسية، وفهم لغه-وفهم اللغة بيخليني أستمتع يعني فيهم أكثر، كمان السفر يعني إذا دول تتحدث الفرنسية بيكون يعني جميل، لإني أجدر أتواصل مع الناس وأتعرف علي عاداتهم وثقافاتهم بشكل عميق.